ס'איז דא א באנטש <hesitation> ס'איז דא: די נייע יאר איז דזשאניוערי וואן, מארטין לוט'ער קינג'ס, ער איז געבוירן די דריטע טאג- די דריטע מאנטאג פון דזשאניוערי. <hesitation> מעמאריעל דעי איז די לעצטע מאנטאג אין מעי, אינדיפענדענס דעי איז דזשוליי פאור. לעיבאר דעי איז די ערשטע מאנטאג אין סעפטעמבער. און ס'איז דא נאך אסאך